احنا مشكلتنا في هاذا المجتمع ان كل مين نفسي نفسي، وكل مين يركز على روحه ولا يفكر في غيره، ولا يفكر في الناس اللي معاه، والناس اللي قاعدة مثلاً تعاني وتحتاج مساعدة. لأن اذا احنا ارتقينا بالمجتمع كل مين بيكون فرحان لكن اذا انت تركز على نفسك وتصير يعني أناني، في النهاية المجتمع بيخترب حوالينك، وانت بعد بتحزن.